Fin <hesitation> akadiamege amuserage akagekutafiuo ani okpi kpe kota anouhon evageokota oabaru lelio <hesitation> arulelio azehiea dukada eyan urun adomuyowa oro okpi kpa ori uhon <hesitation> oze adamuhien akawar gayofuo eawodaku dae <hesitation> niyeruzel inda awe <hesitation> ahieyemiuohwa mohie woruwe asowafao atada euro akohi akozehifio aganioga <hesitation> onivaor and asovo acoahini amasesowa ahehno abeguahsota ogirap ahin lokonhn ani okpi kpa ehinvwe <hesitation> vanivayewami o muuha yiwekuga avamivo uhon ouhon ni osevamuhua uhua uwekuqani okpi kpa <hesitation> okpi kpa hienbhi emiwamapa okpi kpa abohi asewohilun genihun Aemiwega apaya <hesitation> ok gidatama otuwa nivatamivohiyao nisavacokada ro we sowafio adakare ovahevaya <hesitation> omivanimi ihiease ogadi we avacon owa ni a whon kare wewhohen amarasedo kuge wewohien webi <hesitation> webi duduo yiwihi ovoanihi <hesitation> abayihi <hesitation> arabnibobayeyahi iyeni boyeyahi amin ara nibo iye nbo avahiese <hesitation> aomoni osaboamu van <hesitation> ohin <hesitation> auyim ini osabo dogovi ero ovadia yo okp kpa ani whon evegakutawa a <hesitation> owanigeyivonihi ogaseva ovaniwige ohn wara odavabehi ogaseva ovaniwige ohn wara odavabehiwamihi ok auwowana nimihileona soehifioavabe or enifiahiega oogeakta kakdoa and osebua vomahiri asemeadococigako abamakau adiawe <hesitation> zipa amehia dopreurera bayawahi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 Oaze anage okuta akura <hesitation> aru ugenihiyo avamuge use bua boa elaramoyi wean okpi kpa nnimilele na bua yamami omanihr e family ni kara yamame omanohi ogeanika re ya mami omanahi eygi miliofuo da afioboa <hesitation> amiebesesebua sabau because amireka ranaganard nimuyi sebuabs nisabou weamoubse bua oqelalewe or nwhoni nmiiralari eqenikere yimami vanidi egahi abi invoyo weamoge yelikan sosabia <hesitation> osebua galadimumawa wea mue oanahi or eamuhi abee aobouodiavamifi omonidalediofi oeahi okualiya nayepa olyin onee ana gaokuta <hesitation> ohi amiebelce odiavami acoatapa omanarereg akuataiko abimini odio vami rohi acowemitn ageragafu awomibn opamupa <hesitation> erogia yeanigeni nonihumao ahuni huma opa agalioka uyota direge di o iyedua or iyemun ogayota evarae onze anigeokukafi uwa nimahile oabodihi ageokta <hesitation> aniogelaye wemi venisebuata odia veami nakudiafi ageopamapa atwnacohi odolobmize amiage doge oduobra ahivanti <hesitation> ovarowa nikoahisevege amiadibagen nimavahiye uda nanibesun ahuwo <hesitation> onioduvami lori odu vami yega odumu vami onrarahunn awe ara ahihn <hesitation> abafiku domuu uwowa udimuhi edohn niduva minio bega owobiga omidiyo yomadia oi roaye weudu yeami acoyega ghon ghon acoyegehio anidubae omodua ruwecufi omodinra omogadi odukadiaca reye ewoko ghon ghon kuga anmoni Ana omoniwoa eghon ghon oweniariami veyemigea ovoade iyekutita ewoaba acoge adukevani dirowoaga ga ga ga awira agowhon niro oavhiroaevodua ara mayini awani anokpi kpa norowe aramiyeyeyemihn <hesitation> odio duge omiweoradia ekire ohio oha ohu awe eze iragi ohu omigeniyawe awimikuda onimaodi vanir oze adadakuge aweaseregesowa onita nouho anigeni okpi kpa nokpi kpa veanigeni who abudiahe odiakakn amiwege aremi okpi kpa huma or iye no okpi kpa uhi ma but anikpa aunoma avesemi werenowho huma iyeno uho naa onuho a uhumara mudi wege enyimi nagaridi a no kpa wege ee eavahise munauowa but ani omo rehitadio <hesitation> awoaminu odiku na omo hidiao <hesitation> awowege aberomave yem yawani abiomi musti ego <hesitation> amirabee or iye boe nigima omo nibe awhoma Onize <hesitation> okpi kpa nuvarni <hesitation> ohikuniya tirn rebuda nvan ekokele and akpi kpa <hesitation> owani nino uhoanyea mu okgi paya ge mava bikunro yagave ogalami nan uho higau ogalami nano uho hiu eva ro nahiya minavani oayabu maveharo wa vanidiga owenini obimavahara wa ewgui ohira ehi staro hire <hesitation> agieniwina ogera oufiopa oyake koku kowani okopa opana abo duo veaveni <hesitation> mosti zegio dazehin riauda ortako ngare oni agora onatagera uho ni aro nice yeomioba dahe onshe ogokola fio akua <hesitation>